Ny mofo dibera no tena hoe sakafo tsotra indrindra nefa tena tiako. Mihinanana mofo dibera foana aho isa-maraina rehefa misakafo maraina.